Ia, <hesitation> misy raha zen̈y an̈aty ranomasin̈y an̈y malaky miova couleur-nany ndraiky fihetsiki-nany koa fa ifandraisan̈a. Izo zen̈y tsy tain̈a azoko onon̈o tsara terima-nany fivolan̈ana Izo zen̈y irô sefalopôdy àby io man̈ano zen̈y karà ataony horita e, ery kalamara e ze zen̈y azoko onon̈o fo.